Dɗo ngaɗirta trakini nonno mbarirta cede ma kanjum woni arande pat ko sooduɗa ngaɗa ka windugo ɗum ko sooduɗa pat ko noy ɗum famɗiri ko noy ɗum tokoɗiri binda ɗum ndesa ta winndi ɗum a resi to lewru waati tokkitoɗa ngaɗa hiisa dow maajum ngaɗa kalkuleeti anda noy ɗum nangata.